Misy ny lafariny e vita amin'ny varimbazaha, da misy koa ny lafariny vita amin'ny voamay. Ny lafariny vita amin'ny varimbazaha da ampiasay amin'ny mofo mahavoa kokoa. Fa ny lafariny vita amin'ny voamay ke da mety hamofo, misy fibra sy sakafo matsiro.